كنفضل الميساج على المكالمة الهاتفية حيت الميساج كيكون، الميساج النصي، كيكون الهدف منو باين وواضح وكيختزل ديك المكالمة في سطر أو جوج ديال الجمل.